Ny fomba tsotsotra hana- hagnadiovana ny tagnana tsara rô dia a <hesitation> mangalaka rano a, dia a <hesitation> lemagna rano aloha ny tagnana, dia hosorana savony, dia kosehina tsara hatrany anelanelan'ny vazankoho igny anelanelan'ny tagnana igny manko e, felatanana igny kosehina tsara, dia avy eo kobagnina amin'ny rano madio tsara tanteraka.